ان البروتين بتاعو والخضار-ميكونش فيه بهارات او ملح-يبقي مستي بطريقه اكتر صحيه-ممكن يتفرح علي فيديوهات اكتر علي اليوتيوب-ويتعلم فيها ازاي يعمل اكل صحي-ياكل فكهه كتير من الحاجات المفيده جدا للصحه